Rí xa̱bu̱ gii̱ khúwá ñajuanꞌxu̱ ikháa̱nꞌxu̱ rí nani̱gua̱xu̱ ríí mu̱tsíi̱n rá, mu̱ga̱yáꞌxu̱ ma̱ꞌguá, mu̱ga̱yáꞌxu̱ murí xáꞌni mba̱ꞌjuáa̱nꞌxu̱ꞌ itha xa̱bu̱ rá, nuní̱ ríꞌkhui̱ nakhuá de nutsíi̱n rí báské, fúbóo̱lꞌ jamí bolibol jamí rí nakuá mangaa nusŋa̱ rí náa̱ rí súmbá para maꞌni méjánꞌ rí miji̱wáa̱nꞌxu̱, xáyáꞌxu̱ nandii rí riꞌkhui̱ ndayoo̱ꞌ mu̱ni̱. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má mangaa nu̱ñajun júbá mangaa ngamaꞌ xu̱ꞌ xanáá ríkhui̱ nuñajunꞌ nu̱ajuíínꞌ mbaaꞌ nakuá nangrigaꞌxu̱ nakhuáxu̱ꞌ nanguá má ríꞌkhui̱ ikuá má jma̱a karú rá, nakuá nakhuáꞌxu̱ꞌ nambáyáꞌxu̱ má rí nawátáá de pésó murí xáꞌni jmbaa̱ mba̱juáa̱nꞌxu̱ꞌ.